एक शाकाहारी आहार से हम उचित मात्रा मा हम चू प्रोटीन प्राप्त कौर सकदा छन। ये थै कनू कू हम कुछ चीजों सेवन कौ सकदा छन। दाल चना अनाज मुमफली हमर नटस हवगेन जन। बदाम बीट्स अर डेरी प्रोडक्ट जनकी दूध दहि धी पनीर